<hesitation> An-tragnonay na an-jaridaignanay ndraika zegny misy <hesitation> karazagna raha migniry telo <noise> de <hesitation> misy zao akao vômadilo ro fotitra de midy voangy <hesitation> ray fotogny de folera.